ba bia yimiro banɛ bawe veraro insect tira ba cruru yan we woro mawɛ a travers leurs antennes ba antenne na nɛmi ba ɲu'uwe han antenne naso bawe a bayan we woro mawɛ ma han antennes naso a bira bale ma han oro biɛ bio bore ma ɲubeza maba sɛrobia bɛ'a a worora mawɛ bami wemu o signal la bawe nɛwɛna